De Kenia sonin mu anombraus los safaris assinque lo que tienin son las sabanas. Estandu arrenti mesmu'l equaol devía de sel más lloviosu tó aquellu peru por mó delas montañas de ponienti pos devi de sel que no entran las nubis cargás d'augua o descargan del lau del Congu. Alogu tamién tienin montis mu altus que tienin nievi tol añu i alogu tamién ena costa. Amus, que la variança del climi pallí devi de sel grandi.